Bueno región a ɨó ja ka'an jɨón ehh nte'é ntukú, nte'é priscu, nte'é melocoton, nte'é nani manzana kua'a, manzana ku'an, ehh ka'an zapote negrú. zapote tuún ka ka'an jɨ'n, ntoko kuaán, ntoko ixɨ, <hesitation> ɨó xaán ta ya'a ɨó xaán nani fruta que sea de repente jja te de repente tu ɨó ciruela kuaán, ciruela kua'a ehh ɨó inka nanani <hesitation> nanani el níspero, níspero ka'an jin yuán suni fruta jaá ka ku yuán saká ni chaáa región aa pero yuan ku ja ɨó ja jiniána ja ɨó ka ye'ena ichi ñuu yaá jina'a.